Raha ohatra gadrain'ny mpamosavy amin'ny tilikambo ambony be zany an dia tsitako, tsitako, tsitako moko azo atao amin'izany, fa miandriandry olona mandehandeha ao aho. Dia vao maheno feon'olona mandehandeha dia amizay iaho vao mikikiaka magnantso vonjeo aho e, vonjeo. Na tsy izany izy dia tsy afaka eo.